Mukurola okwange kyakubaire kirungi kuzaarwa turi baana baingi muno muno muno, habwaaki, habwensonga, obu mukuba muri baana baingi mukatunga ekizibu, musobola kwegaita gaita imwe abaana mwesonda sondayo akasente akasobola kukoraki, kurola ngu ekizibu eki mwakiihaho, ekyakabiri obu mukuba muri baana baingi muno muno muno, okasanga may be haroho abasomere barugamu kulungi, abandi bakyaari hansi tibakamazire kurungi kusoma, abakuru obu bakuba baine sente osobola kusanga nibakwaata hamukono bakayambaho ahari abo abari hansi, so obu mukuba muziirwe muri baana baingi, kirungi kusinga omwana omu